कनाडा कि ज्वो संस्कृति चि तेमां विविधता छिन। किले कि कनाडा मां यूरोप से भि लोग एन, एशिया से भी लोग एन, त हर जगै संस्कृति कु एक समावेशी रूप हमते कनाडा कि संस्कृति मां द्योखणों ते मिल्द। हालाकिं, यख कला चि, पाक कला चि खाणों बणौंण, साहित्य यो भौत अच्छु चलद, और येका अलावा हास्य और संगीत मां यूंकि यखा लोगूं कि काफी रुचि रौंदि। सबसे खास बात यख राजनीति और सामाजिक द्वी का द्वी तत्व ज्वो छिन सि कनाडा का लोगूं कू प्रतिनिधित्व करदन। या चि कनाडा की संस्कृति।